عدد النوافذ والله وايد كثير ملا ملا النوافذ ملا الشبابيك ما ما جد عديتها من قبل لكن خلينا نتوقع رقم أنها شي من عشرين لخمس وعشرين نافذة لكن ماجد عديتها من جبل الصراحة.